खैर अभी ले हम कब्बो काम पे गइल नाहीं बती एहि नाते हमके एकर अनुभवो नाहीं बा कि काम पे जाए खातिर का-का ले जाएल चाही। लेकिन हम ई अंदाजा जरूर लगा सकीला जैसे काम करे खातिर जौनि भी जरूरी फाइल या कागज और छोट मोट चीज भी जैसे पेन और कुछ उपयोगी सामान जौनि ओ समय जरूरी रही ओके हम ध्यान से अपने पास धई लेब और काम जाएले से पहिले अपन बस्ता पूरी तरह चेक कइ लेब कि हमरे पास हर एक सामान बा कि नाहीं बा। कुछ छूटल ते नाहीं न बा। ओकरे अलावा काम कईले के दौरान हमके भूख-पिआस भी लग सकेला। एहि नाते हम ओकर भी पर्याप्त रूप से व्यवस्था कईले रहब। अपने साथे <noise> अपने खाइले पिउले के और जरूरत के हर सामान ले जाएके प्रयास करब जौनि कम से कम जगह घेरे और केहू के एउ ना लागे कि हम घरवो उठा लइल बती। कहेले के मतलब ई कि हम एक संतुलित मात्रा में अपने के ठीक्-ठाक रखलेके और बढ़िया से काम कईलेके पूरा प्रयास करब।